बिलाई से निम्न न कुता बातेते कि उहेसेन हमे न कुता पोसम कुता न खुब इमानदार होइए आ कुता न घर के रख बारी भी करइए कि। हम केनहु चल जाई सी न घर छोरके त कुता न हमर घरके खुब निमन्से न ध्यान रखैए। आ केहु दोसर जना होखे चाहे अनजान होखे चाहे कौनो भी अनजान जनवार होखे घर मे धुके के खोजाइए न त कुतुवा न हमर घर मे ढुके न दिए की। आ राती पहर न हमनी के सुत रहाइसी न त उ दुहरी मे बैठल रहैये। आ चोर होखे चाहे डाकु होखे चाहे केहु होखे बैली आदमी घर मे ढुके के खोजैये न त ओकनी के न अगाडीए से न भुकेके सुरु कर्देइए की। त ओहीसेन हमनीके न थाह लागजैए की ह चोर बा की कथी बा जे घर मे ढुके के कोसिस करैता त हमनि के उठ के बाहरा तकै सी आ हमनी के केन्हु घुमे जैसी न त हम आपन् कुता के लेले जैसी। काहेला ओकारा लेले जैसी न किछो के डर न रहैए कछो के भय न रहैए। जे केहु किछो करदी हमरा के योहीसेन हमेन घरमेन कुता पोसम।